Ore como isoseño guarani, mbaeti roikua mbanunga baire, jaeñoma roikua kandavare, arete guasu oyeapo jokua vaire orereta pegua, kitigui iru vairereta mbaeti aikua, mbaenunga nungako oime va